Suirok bwsakni kok khorang khaaiui tei motom suyui kok salaio. Sui rok khaataangma phunukna bagwi bongni khitung khunju tei mwkhangni phunukmungrokno swnam laio. Sui ni khitung tolaao hinkhe khakchangma bai hamjakma tei bwchajaak khitung hinkhe saktharma phunukgo. Chirikhókma tei gungrukma hinkhe sui sikirma hwnjaago. Bokhorok tolaao khaai keboni gana faaima hinkhe bini haamjakmung tei bowa kariui funukma hinkhe bini jolijak mano phunukgo. Sui rok khoroksa tei khoroksani mwkhang tei bwskangni baahaai no motom suyui sini laaio. Sui rok mokol bai mokol nasiklaai kha hinkhe bongni gwdaalaaima tei waalaailaaima faano wngwi mano. O nasiklaaima rok no bujikhe sui rok kaham khe kok salaina tei waalaai tongo hinui sai mano.